भारत तो मारो देश कोई है मैं भारत देश मारो हूँ मार। भारत की राज्धानी तिल्ली कोई है तीनरो मोटलो दादो। मोधी दुखरो कोई है जी तो गणो वारू जी आपने देश की। सब आर्थ वेवस्ता सुदार रियो हमारी भी दिन दसा ती। मोधी काजेस गणो वारू ती सजा वेवस्तित कराड रियो। ती तो गणो वारू छे हमारो देश भारत मां तो गणा तरा। तरा का लोग होगे गणी तरा तरा की भासा होगे हमारो। देश भारत तो गणो आज वारू छे मेरा देश महान।